Buéno̱, xu̱kúꞌ tsú xu̱kúꞌ xnaꞌ <hesitation> nda̱yo̱o̱ rí khúwá na̱ni̱ꞌnúúꞌ ikhúún. Xtáa̱ xtílá, xtáa̱ rundúꞌ, xtáa̱ pátúꞌ mangaa, xtáa̱ bi̱yú, xtáa̱ dxáꞌjan, xtáa̱ jmi̱du, xtáa̱ ñu̱ꞌju̱n tsú nutháa̱n xte̱rédeꞌ, xtáa ñu̱ꞌju̱n tsú nutháa̱n cha̱ꞌma mangaa, xtáa̱ tse̱le̱eꞌ, xtáa̱ ba̱ndaa, xtáa̱ di̱gu, xtáa̱ tsúꞌkhui̱ ñu̱ꞌju̱n da̱ni, xtáa̱ tsúꞌkhui̱ <hesitation> períkú má mangaa.